والله ودك بعالم خالي من الفقر أكثر من أنه يكون خالي من التلوث. الفقر يؤدي إلي عدم مساواة ،يجعل الناس يعيشون في ظروف صعبة. لو هناك موارد كافية للجميع تحل كل المشاكل الجماعية. التلوث موضوع مهم لكن لو ما مفيش تلوث بس في فقر إيش أستفدنا .لكن لو في تلوث ومافيش فقر الناس تقدر تتعا-تتعالج من التلوث. <hesitation> القضاء من-علي الفقر صراحة ي-يغير الحياة بشكل جذري تماما.